تو نخدم ديجيتال ديزاين ونستمتع بها إي على خاطر فيها برشا إبداع فيها برشا خدمة فيها برشا تطوير معناها التكنولوجيا والإبداع يتقابلوا في الخدمة هذه نجم نصمم ونجم نشوف أفكار يتولي حاجة معناها يستعملوها شركات كبيرة وفي البراندينج متاعهم.